حاليا، أنا ما أشتغل، بس كنت أحب شغلي لما كنت أشتغل. حاليًا، أنا قاعد تشذي بس أحفظ قرآن، و <hesitation> أكون أول معلم قرآن.